Ep baran na- ha- rehreh rak al wuri ontoh kirai na bhel a wur tok wur ap ah reh rak al kes saksak itsah o, raon tim an bon, munmuni bon, munmun ting lon malum, sasarai baran khon nenen larep langai o ep pele'r. Mah ningan taem aninga sa- an lon rumai al wawas arito baran khon arehreh o- reh ais toh baran na reh wuri ap- al- nuktat ais toh baran ting na kes khon nuknuk is ontoh baran na reh wuri. Ap isaloh na areh nuknuk onep taim nah- al- taem nah al wurit ap ep lalaun anuki el rak moh onep kirai kating kawas. Ep baran na areh keskes on- onep taem na bhel awur tok boran a reh nuknuk oni- toh baran nah. Api saloh na toh taem ring toh ngangaten intoh pukun kirai nah al khes ap al nuknuk ap al wuvur o al nuk akes ais toh baran khon ep keskes akak anuki kamisa.